געזאגט א זעכציג שעה בערך. <hesitation> יעדן טאג, איך פערזענדליך בין א לערערין. <hesitation> בין איך, טיטש איך צו זיי, פון צוועלף דרייסיג ביז פיר אזייגער. וואס איז דריי א האלב שעה, נאך דעם מ'רעדט ארום מיט די משפחה מיט די פריינט <hesitation> פופציג שעה. אפשר מער, ווייניגער, כ'ווייס נישט.